اني الموسيقى الي احب اسمعها وافضلها هي الموسيقى الكلاسيكة لان يعني تنطيني استرخاء وخاصة قبل ما انام او من يكون بالي مشوش ما احب اسمع يعني اغاني او هاي لا اسمع موسيقى حتى شوية استرخي